Armor, leeso, foteye, seesi, loonde. <hesitation> miɗe miila kaa jon kaa, <hesitation> ɗun hiɓɓi. Sabi ley garwal, <hesitation> ko ñakata ɗiiɗo, hay sinno tawaama goɗɗi ana toon ka, a tawan hono ɗi ɓuri heewde.